Bueno, jaa, este sañara kuu este, staó ja chuuyo teeí te ntuchit te pas choooro, yuu tee chiñoro ntuchiro yua te ntchara ekstra ntutuhiro, yuu te ñara yua, ñoo molivo, chiñara sañara ees pieeditu jenara yuu te chiñara ee chiiira este tau xaño vee te chuurun ñtau ñtuchit. Jaa nt´kinduwan yuu te vee chuurun ñtau ntuchit ntuchara kuu chiiñ ntuchara kuu te chuurun nuu tee este yuu te koyeeera jenarara nuu saa sañara este staó picadita.